<hesitation> Indraiky isan-kerignandro fogna fataoko mande homagna amina hôtely zegny ai, de le <hesitation> fandeanako zao ai, <hesitation> soit za mande amina KFC,de ndraindraiky koa mande ami gastro de ndraindraiky mande amina tandem, de <hesitation> hifampisolosoloako agnatina herinandro akeo fogna le <hesitation> hotel telo reo.